उदाहरण का वास्ता प्याज और लहसुन सांस की बदबू ते पैदा कन्ना का वास्ता मुख्य कारक छन, बहुत दिनों तक ब्रश न कन्न सी भी साँसों मा बदबू पैदा ह्वे सकदी।